Scì alantô e prinçipæ parte de unna scarpa en a seua, o tacco, a tomaia, eh i lassi se se tratta de scarpe ligæ de scarpe ligæ ò donca solo a tomaia pe quante reguarda e scarpe comme o mocassin e e scarpe che no an de beseugno de ëse ligæ.